Pịdị maad waa. Kọɗịm mọn la lawọ nyaag ka Lasẹn Lakịụ n kẹnụk maadwaam mọ ɗọpị puramari n kẹnụk ta kọtẹịjẹ nyaag La ɗarsị nyaag pọnjị waam mọ ɗọpị pẹlẹm nyaag pọnjị waam mọ ɗọpị samkọn ɗam kọtẹịjẹ mọnẹ ka mọn war pịdị manaa mọ ma maadwaa nam mọ ɗọp sịga mọ ɗọp ma maadwaa to anambịịna mọ warẹ kanawa yaaz ɗịn nam mọn lọk mẹrụ ma maadwaịm nyadụnn nyaan yaaz pẹlẹm tịnụnọ ga pụnọ ngaa pịịmọ tẹmẹ nawan makarantem kịịnọn kẹpa pọn kẹpkịịm ɓaan mọn nẹẹgọ pịịdam ta anọyị ta kẹnọjụ a pẹlẹm gaayị nnan sụm nam ga ka yat kwagam nam anabịịna sẹbị wargo mọndụnna ɗam na war makarantayim to sẹ wa mọn mana na yaaz sẹẹran manam laljị ma sọọụ waa ngaa kọɗịm mọn la kịịɗau ụkụm ɓaan mọn yaangọn sẹẹrị nyaag ka La sẹn wọngọ tamaa tamanị ango wan pịdị sọọụ waị. To koɗịm mịnị sooụ sọowụn wai ngaa kana wan mad sooụ waịm ɗịnyị gị yazno ngị yịmbẹ kụlokom mona yaan pẹlẹm tị ana laịno tịsụm nam ka anambẹẹn monno ɗam na wẹar pịdị sooụ waịm sẹ kụlokom koɗịm mon lakịwụ waam tị kụlokom wam ɗanjị sooụ waa mona lob yaaz pẹlẹmị nyaan kaazị tị kụlok tẹiỵẹ nganaa sụm nam ka ɗangụn monno naa war makarantayim tịbị mona ya pẹlẹmị tẹịjẹ ɗanjịn ɗan sama la- lawo nan taan ɗịgɗịgị tamatama na pondawị ngaa waịịm mona yaajị a waam ɗasam ngị sẹbị nga kụlokom mona wẹẹn saan maị ta kị nam mona war makarantam mona war pịdị maad waịm to sẹ wam koɗịm mon la lawo nlẹẹrgo yaajị tama tama ka ana Laịno nlẹẹrgo yaaz pẹlẹm tị kịị sụm nam mo ondụn nam mona war makarantam ko <Laụgh> na yaaz sẹẹran ki ̣pịdị maad waa ngaa ono ta kor ana laịmụ mananẹ maa Lalị Lalụk mandẹyẹ nga a pịdị sooụ waa Pịdị sọọụ waa a pịdịm gị ọn pọndaụ waa nam lasara lambịsọọrọ ana ti sụm nam ka kamịn pọn maadwaa ta pọmụ ka kan bọwụ to mandẹịjẹ kọɗịm maadwa tẹị ko sọụ sọụ watẹịyẹ watụngọn analaịnọ yaan adụknọ wa wop tama sọọu waa ɗam kọɗịm mọn kọtụngọn sọọụ waa kọtẹịyẹ ɗịnyị waa kẹn inọ nyaan yaaz ɗan sama pẹlẹm tịị nyaan nẹẹjị tị ana laịnọ ngapịịmọ na mẹrụk ma sọọu wa tẹẹmẹm ankị ntọọmụm pịịmọ na na wannịm ana mbẹẹna ka takịn pọngọ kana yaazụ pẹlẹm anambẹẹn gị yaanụ yaụ yuụ waam anabẹẹn gị yaa ka ọọ mọn ɗịnọ waam yaagọ ntọọmụm ụkụm mọn tọọmụm na warẹm anambịịn waawụ wa paattụ ɗẹn nwargọ ɗennun ɓaanajẹ nɗọl ga tọọmi pad nẹ inọm ankị ɓaan nyagọ pẹlẹm Anambịịna wa paattụ ɗẹnị yaan ɗọlị ụkmọ ga tọọmị ti kị yaajị ụkmọị yamb watụ ondụnọn kẹlụm takaba yaajị ukmọị yamb gaa waam wụna yajị tẹịjẹ <hesitation> pọdụk ọkọm ɗam tị ụkmọị nyaan wẹẹjị kẹbkị mo ya yọgụn pịdịị yaan yọgụn kịịnọ tama tama nwẹẹg ụkmọ pẹlẹm kọngụm nɓa ụjị tọndọụ yamba nga pẹẹmọ kụllịm kọn kalak kalak nbẹẹm wọtụn pọọ pẹlẹm dẹyẹ ankị ukụm ɓaan mọn nẹẹdakkụn ngaa wargọ wọpnọ ta sọọụ kọɗịm mọn la kịịwụ nan ga nan ga la sẹn kọn to na pọnjịn waam kọn ka waam ka waam ɗasa sẹ waam yaag ta kọɗịm mọn la kịwụ kọɗịm mọn kẹngọn manam sụm sọọụ waa nam wana tọm lambịsọọrọọ ankị sọọụ waam wana tọm la mbịssọn kọtẹịjẹ analaịmụ ka pọndaụ watẹịyịm tịbị manam laljị tị sụm sọọụ wẹịtẹ yẹ nẹm pịp watẹịyẹ wanan tị talpịị analaịmụ wẹẹg kọnị nam lambịsọọrọ ana anambịịn gaa Waajẹ <hesitation> sọọụ waajẹ akọn yịni waị pakwụ <hesitation> nam bịịndam anjẹm anabịịn anan wọp pakwụ rab wargọ pịịn waam ɓaan wana tị tọm nbẹndam anabẹẹnam wargọ wụpụn mịnị tị mịnịm mịn La Lịịnwụ tị tụlẹị mọ anambịịn wẹẹn kọngị kọɗịm mịn kọtụngọn pọndaụ waa takaba mẹrgị mịn ɓa maadwan mịn ɓa pọndaụ sọọụ wa nam ma maadwa nam mọ ɗọpị ɗọk ka rab ka kụnụn har pọọdụn kbọmọ har yọgụn kị kbọmọ har mịn ɓa maadị ɓẹl tama tama mọ anlaịmụ wẹẹg kọnị tama tama mịn- mịn ịlgo lalịịn tịkị sọọụ waan ɓaan lambịsọọrọ ana mịn wẹẹn kọngị ka ayamị ta ta mịn wẹẹn kọngị taa ta ịmu ta mẹrgẹm mịnị yaajị mọ mịn nannụ ịkị ɗam mịn wayụk pakmụ maad waam ɓaan lambịsọọrọ anam lambịsọọrọ a lasara kan nẹka lambịsọọrọ na yịmbị lasara to mọ mịn ɓaa mịn nannụ ịkị mịn lalịịn ngaa nyaag palam kaa. <hesitation> Tẹk sama sọọụ waa nam lasarar anam lịịngọn kịnọ ta tabaị na ɗọk ta kaba mịyẹ kị ya kwaka ma sọọụ waamọ lasara har anambẹẹn wẹẹn saan maị takị sọọụ waị nga kọɗịm mon ta makarantam la kiɗaụ matọptụlẹị na ɗọk ta kaba mịyẹm kị yịl lamba nam mọ ɗobị lamba ɗok nan yilli lamba rap nan yillị lamba kụnụn nan yịllị tịbị n wagayim ta koɗịm mịnị sọọwụn waa tị manam laljị tịsụm sọọụ waa ngaa inọ waịjị tama tama ịnọ tụrsị na pịịm na- na- nan kị ta tal mịyẹm lambịịna saajịn kị pọkị ok maị pụttọn sẹẹgam tẹẹmẹ nam mọn watụ yaangọn mụụ tị mịịmọjẹ nyaag ka wọrọpnọ ga lalịnnọ <hesitation> waam a tụngo mịịmojẹ nan yaaz wụteṇ lasara wụtẹn la saarsẹ tọn tụlẹịn tị ị sọọụ waịm ɓaan mịn yaan ta manam <hesitation> la sarar lalgọ tịsụm sọọụ wa. Mịn pịịnụ tọm ana laịmụ, analaịmụ wụpụn mịnị tụlaị tẹẹme na ɗọk ta kaba mịyẹm mọ wụp lalịịwụ tị kịlọk nam ka anambịịn pọn waam <hesitation> sọọụ waa nam lasaar ana, nan da kaba mịyẹm mọ wụp lalịịnwụ tị tụlẹị ankị n wẹẹg ayam waịtẹịyẹ tama tama ka saan kị pọkịị. Ukụm ɓaan mọn nẹẹngọn ngaa ọnọ kọɗịm sọọụ wa waamọ lasara ɗe wanam mamụ kị rịm analaịmu kị rịm pọnụk kịlọktẹị ngaa ɗam sọọụ watẹịyẹ wana nam mịn pịịn gọn ɗam mọnọn sẹ yaan aị kori saan tịkị pọmụ wam an sạangi nang? Ngaa mana monon lalujji kim ɗurum ɗurum min ti̱ịdsi ta agi ka agi num kwadak mini ɗọọnụdẹ waamọ sẹbọ wamọ waam mọya aịjịn kẹmụ sann tịbị katak mụụm rụngụ wana ambẹẹndan mọwatụ sẹb kịyịlmụ yaan wẹẹjị kaa wịjịjẹ anambịịna pịịg sọọụ waam tapak lasara anambịịnaa saag kịpọkị tama tama ka mẹrgẹ tị kụlọgtẹịjẹ anambịịna gị wẹẹ kọn waị kọn wam lasara ana ti sum saan kịpọ saan kịpọ mụ ka lalịịnmụ ka ki yilmu Pọkị ɗọk. Kon manjẹla kon mana mọ mana manam kụ-kụdẹ, manam la kị-kịwụ, manam la pịdịtị pịp pọkị ɗọk mọga kẹnị ndam ga wẹ saan kị pọ <hesitation> sọọụ waam ɓaan wana ta kọɗịm mịn tam makarantam la kịịɗaụ nam mịn tọngọn tụlẹịị ɗam mọnan nbasanyị apụdgọ yaag kụd gụd pịp waị yaag kọn tama tama mịyẹ yaag amụdsịn mịyẹ yaazụ kwaka tịkị maad pọndaụ waamụ lalịịnwụ nam lalịịnwụ ɗa pọn waa ta kọrọm mịn yaajin ti mịịmọjẹ kowanne mụụ yaazụ kwaka ka wẹ mụụ ɗịịz gayịm, kụrgụtẹ kononga yịɗa wẹẹ lalaụnị yị wọp tama maadwaa nam da pọnwaa ankị mọga wẹ mịyẹm mọ tọkmụ ta kabẹ mẹrgẹ nam yaụgu da kịịmụ nam yam wọlgọ kan nẹẹgka mịyẹm yam wọlgọ <hesitation> kon da kọrmanjẹlaa mịyẹwaị ya ɗịịjị kana maị yam yaan wọldị mụtẹịjẹ mụụm mọ yaị takị mịyẹ kịtọk mịyẹ waị to <hesitation> pọndaụ waamọ lasaaram ɓaanụ mịyẹn sẹbị mọwaa tẹn maị anambẹẹna sẹbị mụụm yaịgọ ga pọndaụ waamọ lasara tịbị mụteiye Kan tọp sab kọn tịbị mụtẹị kẹbẹị lẹɗụk nbẹẹndam gị nẹ sam ɓuk tị mịyẹ mọnẹ saba kịmị ga sann, mọnẹ saba mịga ọọ a ụkmọ, mọnẹ saba katak saba sabtụdgọị kamị pọnụk kụlọkọn mọ ɗọọnụn waam ko kụlọkọm mọ adịm ta kaba sẹẹra kaa sẹẹrsẹ paa ɗị mịn Lị ụkmọ an warẹ ɗọt mụụjụjụ mụụm ɓaan pịig maadwamm sọọụ waam mo lasaram ɓaanụ kaa mụtẹịya sẹ mụụm mọ watụ ụtaụ kụlọkọ nam yịnị adị ọọ ka mụtẹịyẹ wana anambịịn wargọọ wam ɗanjin kan gẹwụ wargọ nẹ tị pẹẹndan to pẹẹdan ịl yaaz sẹẹra anambịịna yaan taan nẹrị kama paal paka yaan pal pakwu pakwụm ɓaan paal kaụ-kaụ-kaụjẹ anambịịn ụngọn nam gaa yịn taa ɗịk-ɗịk waị tị mịịmọjẹ yịn taag nẹrị